Yashil rang bu <noise> tabiat ramzi. <noise> Men yashilni o’ylagan paytimda birinchi bo‘lib hayolimga yaproq ya’ni o‘simlik keladi. <noise> O‘simlik pigmentatsiyasi yashil rang bilan boyitilgan bo‘ladi.